Umɛn idɛɛ ni ini ikau abvurh idɔɔrh ubina nukpɔ ku tsu umum ikau abvurh bvurh ni ikau abvurhidɔɔrh domin inba ingberu unga unga ashia wini ayenuubin. umum igumum ibɛn duk ubink ‘kpurkpi umum ki korev ba yenum mɔ ila unga ba koyinga ungo uzu ukwɛr ko utsɔi nu uba ku kũ tsi nɔ ai ikoyinga nu uba ukpo ungwerha agoupungo utsuke mɔ skikenan har unga imaanga ameka ungo ugha unga ungo iya udziu abvurh idɔɔrh unga kose bina ungo ku igha nggu awɛkaci ngo ungo iya idziu abvurdzur abvurh unga awea kose bina awu akoi iguibɛn ni kau abvurh idɔɔrh nggu abvurh ibvurh su ha rukpɔ utsu umum ibema abvurh idɔɔrh nggu abvurh ibvurh